Ту дар вақтҳои охир он қадар бисёр кор кардӣ. Ман дидам, ки чӣ қадар заҳмат мекашӣ, чӣ гуна шабҳоро бедор мегузаронӣ ва худро ба кор бахшидаӣ. Баъзан ман ҳатто метарсам, ки ту худро фаромӯш мекунӣ. Ту ҳамеша кӯшиш мекунӣ, ки ба ҳама кӯмак кунӣ, ба ҳама ҷавобгӯ бошӣ, ҳама корро сари вақт анҷом диҳӣ.